طبعاً افضل شى أنه ننام بكير منشان نصحى بكير، لكن أنا من عشاق السهر لما هو مادرى ، لكن اا- بحب أسهر كثير ، ما بيستهوينى إنى أنام من أول الليل ، بحس أن الليل فى قصص كتيرة تبى تنقرا فى أشياء أبى أساويها ، وطبعا بس الصح ، لكن الصحيح إنه ننام بكير ونصحى بكير.